Hin kana mba madə sadi ningyi ka pepeləsɨna sinati tiyatə na dɨ madə ka hiwtə nadɨ hiwə həmɨnpwa tɨde nanyisən gəkɨlə sora nə hin eɓa purə də ma həmɨn pwa a gbi ka zabəngu ma na woyə ka pepe ta həminpwa mya hwəde a gə ka pepetə ma jede kat a gə ka sɨtɨ dwattə ka niyə na madə ka ha wure ha dɨ ningyi gəkɨlə nadɨ muna dɨ madə gəkilə na sa kana mya sa dɨ hin ɓa da ka hawure hawurən nadɨ nidə o bor hwodye lentye myadɨ ɗa tɨrə a vor hwodiye sa kana mya satɨ mye ɗarən gək lə hin ɓa madə a hin kana nidə hwodiye bo hin ba vala she de na muɗə kake hin kana zə kake gə kilə na wuda nidə gaashe nadɨ muna hin kana mɨna ande forəuren hyineka a sa hiɗ ɓa ɗa a vonə hiwtə nadɨ muɗə vunə hiwtə gəkɨlə na mana wud anyisə həmɨnpwa gəkuə nda ri sɨtɨ dwattə